Tuutia. dilbaa. bofaa. goljaa.bines <hesitation> shimpire duub bines kun tuutu isa man ita ininii laf kas qubetaa inin laf kas ishaa laf qotete laf kas qubetaa inin laf kas galaa duub bines kunen akasii inin. bines afuri Shani hingaa afurif Shan akasi.